अगर हम अपने रेस्टोरेंट में अपने देश का खाना परोसती ते वो में हम पुड़ी सब्जी, छोला भटूरा, दाल चावल और बाटी चोखा जइसन खाना रखती। ई सब खाना हमरे देश का मूल खाने में से कुछ हवा और एके बहुत पसंद से खाइल जाला।